Ìsəm nnənna̱ aparəm, ìsəm nnənna̱ ashatɗing, ìsəm nnənna̱ anəɗing. Ìsəm nnənna̱ atukun, ìsəm nnənna̱ akpa̱ɗing, ìsəm nnənna̱ a afangshat, ìsəm nnənna̱ anənna̱, ìsəm nnənna̱ afangzəngtəng. Ìsəm afangzəngtəng, səm fangzəngtəng azəng, səm fangzəngtəng apar səm fangzəngtəng ashat, səm fangzəngtəng annəɗing. səm fangzəngtəng atukun, səm fangzəngtəng akpa̱ɗing, səm fangzəngtəng afangshat, səm fangzəngtəng annəna̱, səm fangzəngtəng afangzəngtəng, ìgbá̱l pa̱ ìzəng, ìgbá̱l pa̱̱ uzəng ku uzəng, ìgbá̱l pa̱̱ izəng ku uparəm, ìgbá̱l pa̱̱ ̱izəng ku ushatɗing. ìgbá̱l pa̱̱ izəng ku unnəɗing, ìgbá̱l pa̱̱ izəng ku utukun, ìgbá̱l pa̱̱ izəng ku kpa̱ɗing, ìgbá̱l pa̱̱ izəng kuufangshat, ìgbá̱l pa̱̱ izəng ku unnəna̱, ìgbá̱l pa̱̱ ufangzəngtəng, ìgbá̱l pa̱̱ izəng ku ugba̱pchi. ìgbá̱l pa̱̱ ugba̱pchi azəng, ìgbá̱l pa̱̱ izəng ku ugba̱pchi aparəm. ìgbá̱l pa̱̱ izəng ku ugba̱pchi ashatɗing, ìgbá̱l pa̱̱ izəng ku ugba̱pchi annəɗing, ìgbá̱l pa̱̱ izəng ku ugba̱pchi atukun, ìgbá̱l pa̱̱ izəng kuugba̱pchi kpa̱ɗing, ìgbá̱l ku̱ izəng ku ugba̱pchi afangshat. ìgbá̱l ku izəng ku ugba̱pchi anna̱nə, ìgbá̱l ku izəng ku ugba̱pchi afangzəntəng, ìgba̱l ki ìsəm parəm, ìgba̱l ku ìsəm pa̱rem azəng. ìgba̱l ki ìsəm parəm aparəm, ìgbá̱l ka̱ ìsəm parəm ashatɗing. ìgbá̱l ka̱ ìsəm parəm anəɗing, ìgbá̱l ka̱ ìsəm parəm atukun, ìgbá̱l ka̱ ìsəm parəm akpa̱ɗing, ìgbá̱l ka̱ ìsəm parəm afangshat, ìgbá̱l ka̱ ìsəm parəm anənna̱, ìgbá̱l ka̱ ìsəm parəm afangzəngtəng, ìgbá̱l ka̱ ìsəm shatɗing, ìgbá̱l ka̱ ìsəm shatɗing azəng, ìgbá̱l ka̱ ìsəm shatɗing apar, ìgbá̱l ka̱ ìsəm shatɗing ashaɗing, ìgbá̱l ka̱ ìsəm shatɗing annəɗing, ìgbá̱l ka̱ ìsəm shatɗing tukun, ìgbá̱l ka̱ ìsəm shatɗing akpa̱ɗing, ìgbá̱l ka̱ ìsəm shatɗing afangshat, ìgbá̱l ka̱ ìsəm shatɗing anənna̱, ìgbá̱l ka̱ ìsəm shatɗing afangzəngtəng ìgbá̱l ka̱ ìsəm nnəɗing, ìgbá̱l ka̱ ìsəm nnəɗing azəng, ìgbá̱l ka̱ ìsəm nnəɗing apar, ìgbá̱l ka̱ ìsəm nnəɗing ashaɗing, ̱ Ìgbá̱l ka̱ ìsəm nnəɗing anənɗing, ìgbá̱l ka̱ ìsəm nnəɗing atukun, ìgbá̱l ka̱ ìsəm nnəɗing akpa̱ɗing, ìgbá̱l ka̱ ìsəm nnəɗing afangshat, ìgbá̱l ka̱ ìsəm nnəɗing annəna̱, ìgbá̱l ka̱ ìsəm nnəɗing afangzəngtəng, ìgbá̱l ka̱ ìsəm tukun, ìgbá̱l ka̱ ìsəm tukun aza̱ng, ìgbá̱l ka̱ ìsəm tukun aparəm, ìgbá̱l ka̱ ìsəm tukun ashatɗing, ìgbá̱l ka̱ ìsəm tukun annəɗing, ìgbá̱l ka̱ ìsəm tukun atukun, ìgbá̱l ka̱ ìsəm tukun akpa̱ɗing, ìgbá̱l ka̱ ìsəm tukun afangshat, ìgbá̱l ka̱ ìsəm tukun annəna̱, ìgbá̱l ka̱ ìsəm tukun afangzəngtəng, ìgbá̱l ka̱ ìsəm kpa̱ɗing, ìgbá̱l ka̱ ìsəm kpa̱ɗing azəng, ìgbá̱l ka̱ ìsəm kpa̱ɗing aparəm, ìgbá̱l ka̱ ìsəm kpa̱ɗing ashatɗin, ìgbá̱l ka̱ ìsəm kpa̱ɗing anəɗing, ìgbá̱l ka̱ ìsəm kpa̱ɗing atukun, ìgbá̱l ka̱ ìsəm kpa̱ɗing akpa̱ɗing, ìgbá̱l ka̱ ìsəm kpa̱ɗing afangshat, ìgbá̱l ka̱ ìsəm kpa̱ɗing anənna̱, ìgbá̱l ka̱ ìsəm kpa̱ɗing afangzəngtəng, ìgbá̱l ka̱ ìsəm fangshat, ìgbá̱l ka̱ ìsəm fangshat azəng, ìgbá̱l ka̱ ìsəm fangshat apar, ìgbá̱l ka̱ ìsəm fangshat ashatɗing, ìgbá̱l ka̱ ìsəm fangshat anəɗing, ìgbá̱l ka̱ ìsəm fangshat atukun, ìgbá̱l ka̱ ìsəm fangshat akpa̱ɗing, ìgbá̱l ka̱ ìsəm fangshat afangshat, ìgbá̱l ka̱ ìsəm fangshat anənna̱, ìgbá̱l ka̱ ìsəm fangshat afangzəngtəng, ìgbá̱l ka̱ ìsəm nnəna̱, ìgbá̱l ka̱ ìsəm nnəna̱ azəng, ìgbá̱l ka̱ ìsəm nnəna̱ apar, ìgbá̱l ka̱ ìsəm nnəna̱ shat, ìgbá̱l ka̱ ìsəm nnəna̱ anəɗing, ìgbá̱l ka̱ ìsəm nnəna̱ atukun, ìgbá̱l ka̱ ìsəm nnəna̱ akpa̱ɗing, ìgbá̱l ka̱ ìsəm nnəna̱ afangshat, ìgbá̱l ka̱ ìsəm nnəna̱ afangzəngtəng, ìgbá̱l ka̱ ìsəm fangzəngtəng, ìgbá̱l ka̱ ìsəm fangzəngtəng azəng, ìgbá̱l ka̱ ìsəm fangzəngtəng apar, ìgbá̱l ka̱ ìsəm fangzəngtəng ashat, ìgbá̱l ka̱ ìsəm fangzəngtəng anəding, ìgbá̱l ka̱ ìsəm fangzəngtəng atukun, Ìgbá̱l ka̱ ìsəm fangzəngtəng akpa̱ɗing, ìgbá̱l ka̱ ìsəm fangzəngtəng afangshat, ìgbá̱l ka̱ ìsəm fangzəngtəng ana̱nnə, ìgbá̱l ka̱ ìsəm fangzəngtəng <hesitation> afangzəngtəng, ìgbá̱l pa̱ parəm, ìgbá̱l pa̱ parəm uzəng, ìgbá̱l pa̱ parəm uparəm, ìgbá̱l pa̱ parəm shatɗing, ìgbá̱l pa̱ parəm ka̱ unəɗing, ìgbá̱l pa̱ parəm ka̱ utukun, ìgbá̱l pa̱ parəm, ìgba̱l ka̱ parəm ka̱ uzəng, ìgba̱l ka̱ parəm ka̱ uparəm, ìgba̱l ka̱ parəm ka̱ ushatɗing, ìgba̱l ka̱ parəm ka̱ unəɗing, ìgba̱l ka̱ parəm ka̱ utukun, ìgba̱l ka̱ parəm ka̱ ukpa̱ɗing, ìgba̱l ka̱ parəm ka̱ fangshat, ìgbá̱l ka̱ uparəm ka̱ nənna̱, ìgba̱l ka̱ parəm ku fangzəngtəng, ìgba̱l ̱pa̱ parəm ka̱ ugba̱pchi, ìgba̱l pa̱ parəm gba̱pchi uzəng, ìgba̱l pa̱ parəm gba̱pchi apar, ìgba̱l pa̱ parəm gba̱pchi ashat, ìgba̱l pa̱ parəm gba̱pchi anəɗing, ìgba̱l pa̱ parəm gba̱pchi atukun, ìgba̱l pa̱ parəm gba̱pchi afangshat, ìgba̱l pa̱ parəm gba̱pchi a nənna̱, ìgba̱l pa̱ parəm gba̱pchi afangzəngtəng, ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm parəm azəng, ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm parəm aparəm, ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm parəm ashatɗing, ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm parəm anəɗing, ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm parəm atukun, ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm parəm akpa̱ɗing, ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm parəm afangshat, ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm parəm anənna̱, ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm parəm afangzəngtəng, ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm shatɗing, ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm shatɗing azəng, ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm shatɗing aparəm, ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm shatɗing ashat, ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm shatɗing anənɗing, ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm shatɗing atukun, ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm shatɗing akpa̱ɗing, ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm shatɗing afangzəngtəng, ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ səm shatɗing afangzəngtəng, ìgba̱l pa̱ parəm ki səm nəɗing, ìgba̱l pa̱ parəm ki səm nəɗing azəng, Ìgba̱l pa̱ parəm ki səm nəɗing aparəm. ìgba̱l pa̱ parəm ki səm nəɗing ashatɗing. ìgba̱l pa̱ parəm ki səm nəɗing anəɗing. ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm nnəɗing atukun. ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm nnəɗing akpa̱ɗing. ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm nnəɗing "at" afangshat. ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm nnəɗing anənna̱. ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm nnəɗing afangzəngtəng. ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm ntukun. ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm tukun azəng. ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm tukun aparəm. ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm tukun ashatɗing. ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm tukun anənɗing. ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm tukun atukun. ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm tukun akpa̱ɗing. ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm tukun afangshat. ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm tukun annəna̱. ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm tukun afangzəngtəng. ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm kpa̱ɗing. ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm kpa̱ɗing azəng. ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm kpa̱ɗing aparəm. ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm kpa̱ɗing ashatɗing. ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm kpa̱ɗing anənɗing. ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm kpa̱ɗing atukun. ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm kpa̱ɗing akpa̱ɗing. ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm kpa̱ɗing afangshat. ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm kpa̱ɗing anənna̱. ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm kpa̱ɗing afangzəngtəng. ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm fangshat. ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm fangshat azəng. ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm fangshat aparəm. ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm fangshat ashatɗing. ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm fangshat manəɗing. ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm fangshat atukun. ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm fangshat akpa̱ɗing. ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm fangshat afangshat. ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm fangshat anənna̱ Ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm afangzəngtəng. ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm afangzəngtəng zəng. ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm afangzəngtəng aparəm. ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm afangzəngtəng shatɗing. ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm afangzəngtəng nəɗing. ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm afangzəngtəng atukun. ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm afangzəngtəng akpa̱ɗing. ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm afangzəngtəng afangshat. ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm afangzəngtəng anna̱nə. ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm afangzəngtəng afangzəngtəng. ìgba̱l pa̱ ìshatɗing. ìgba̱l pa̱ ìshatɗing ka̱ uzəng. ìgba̱l pa̱ ìshatɗing ka̱ uparəm. ìgba̱l pa̱ ìshatɗing ka̱ ushatɗing. ìgba̱l pa̱ ìshatɗing ka̱ nəɗing. ìgba̱l pa̱ ìshatɗing ka̱ utukun. ìgba̱l pa̱ ìshatɗing ka̱ ukpa̱ɗing. ìgba̱l pa̱ ìshatɗing ka̱ ufangshat. ìgba̱l pa̱ ìshatɗing ka̱ unənna̱. ìgba̱l pa̱ ìshatɗing ka̱ ufangzəngtəng. ìgba̱l pa̱ ìshatɗing ka̱ ugba̱pchi. ìgba̱l pa̱ ìshatɗing ka̱ ugba̱pchi azəng. ìgba̱l pa̱ ìshatɗing ka̱ ugba̱pchi aparəm. ìgba̱l pa̱ ìshatɗing ka̱ ugba̱pchi ashatɗing. ìgba̱l pa̱ ìshatɗing ka̱ ugba̱pchi anəɗing. ìgba̱l pa̱ ìshatɗing ka̱ ugba̱pchi atukun. ìgba̱l pa̱ ìshatɗing ka̱ ugba̱pchi akpa̱ɗing. ìgba̱l pa̱ ìshatɗing ka̱ ugba̱pchi afangshat. ìgba̱l pa̱ ìshatɗing ka̱ ugba̱pchi anənna̱. ìgba̱l pa̱ ìshatɗing ka̱ ugba̱pchi afangzəngtəng. ìgba̱l pa̱ ìshatɗing ka̱ ìsəm parəm. ìgba̱l pa̱ ìshatɗing ka̱ ìsəm parəm azəng. ìgba̱l pa̱ ìshatɗing ka̱ ìsəm parəm aparəm. ìgba̱l pa̱ ìshatɗing ka̱ ìsəm parəm ashatɗing. ìgba̱l pa̱ ìshatɗing ka̱ ìsəm parəm anəɗing. ìgba̱l pa̱ ìshatɗing ka̱ ìsəm parəm atukun. ìgba̱l pa̱ ìshatɗing ka̱ ìsəm parəm akpa̱ɗing. ìgba̱l pa̱ ìshatɗing ka̱ ìsəm parəm afangshat. ìgba̱l pa̱ ìshatɗing ka̱ ìsəm parəm annənna̱. ìgba̱l pa̱ ìshatɗing ka̱ ìsəm parəm afangzəngtəng. ìgba̱l pa̱ ìshatɗing ka̱ ìsəm shatɗing. ìgba̱l pa̱ ìshatɗing ka̱ ìsəm shatɗing azəng. ìgba̱l pa̱ ìshatɗing ka̱ ìsəm shatɗing aparəm. ìgba̱l pa̱ ìshatɗing ka̱ ìsəm shatɗing ashatɗing, Ìgba̱l pa̱ ìshatɗing ka̱ ìsəm shatɗing anəɗing. ìgba̱l pa̱ ìshatɗing ka̱ ìsəm shatɗing atukun. ìgba̱l pa̱ ìshatɗing ka̱ ìsəm shatɗing akpa̱ɗing. ìgba̱l pa̱ ìshatɗing ka̱ ìsəm shatɗing afangshat. ìgba̱l pa̱ ìshatɗing ka̱ ìsəm shatɗing anənna̱. ìgba̱l pa̱ ìshatɗing ka̱ ìsəm shatɗing afangzəngtəng. ìgba̱l pa̱ ìshatɗing ka̱ ìsəm nnəɗing. ìgba̱l pa̱ ìshatɗing ka̱ ìsəm nnəɗing azəng. ìgba̱l pa̱ ìshatɗing ka̱ ìsəm nnəɗing aparəm. ìgba̱l pa̱ ìshatɗing ka̱ ìsəm nnəɗing ashatɗing. ìgba̱l pa̱ ìshatɗing ka̱ ìsəm nnəɗing anəɗing. ìgba̱l pa̱ ìshatɗing ka̱ ìsəm nnəɗing atukun. ìgba̱l pa̱ ìshatɗing ka̱ ìsəm nnəɗing akpa̱ɗing. ìgba̱l pa̱ ìshatɗing ka̱ ìsəm nnəɗing afangshat. ìgba̱l pa̱ ìshatɗing ka̱ ìsəm nnəɗing anənna̱. ìgba̱l pa̱ ìshatɗing ka̱ ìsəm nnəɗing afangzəngtəng. ìgba̱l pa̱ ìshatɗing ka̱ ìsəm itukun. ìgba̱l pa̱ ìshatɗing ka̱ ìsəm itukun azəng. ìgba̱l pa̱ ìshatɗing ka̱ ìsəm itukun aparəm. ìgba̱l pa̱ ìshatɗing ka̱ ìsəm itukun ashatɗing. ìgba̱l pa̱ ìshatɗing ka̱ ìsəm itukun anəɗing. ìgba̱l pa̱ ìshatɗing ka̱ ìsəm itukun atukun. ìgba̱l pa̱ ìshatɗing ka̱ ìsəm itukun akpa̱ɗing. ìgba̱l pa̱ ìshatɗing ka̱ ìsəm itukun afangshat. ìgba̱l pa̱ ìshatɗing ka̱ ìsəm itukun ana̱nna̱. ìgba̱l pa̱ ìshatɗing ka̱ ìsəm itukun afangzəngtəng. ìgba̱l pa̱ ìshatɗing ka̱ ìsəm kpa̱ɗing. ìgba̱l pa̱ ìshatɗing ka̱ ìsəm kpaɗ̱ing azəng. ìgba̱l pa̱ ìshatɗing ka̱ ìsəm kpa̱ɗing aparəm. ìgba̱l pa̱ ìshatɗing ka̱ ìsəm kpa̱ɗing ashatɗing. ìgba̱l pa̱ ìshatɗing ka̱ ìsəm kpa̱ɗing anəɗing. ìgba̱l pa̱ ìshatɗing ka̱ ìsəm kpa̱ɗing atukun. ìgba̱l pa̱ ìshatɗing ka̱ ìsəm kpa̱ɗing akpa̱ɗing. ìgba̱l pa̱ ìshatɗing ka̱ ìsəm kpa̱ɗing afangshat. ìgba̱l pa̱ ìshatɗing ka̱ ìsəm kpa̱ɗing anənna̱. ìgba̱l pa̱ ìshatɗing ka̱ ìsəm kpa̱ɗing afangzəngtəng. ìgba̱l pa̱ ìshatɗing ka̱ ìsəm fangshat